Gilaasi ni waawa moƴƴineede kaa so wanaa tawee ndiyan ana woodi, so wanaa tawee firigoo duu aɗe jogii ɗun. Ndiyan maaɗa, ngaɗataa e mana, ngatta e ley firigoo too, njoppaa ton faa ɗun nanngondira. Noon nii woni no ɗun moƴƴinirtee ɗun kaa.